होटल रेहे या रेष्‍टुरेन्ट रेहे । हुँवाँ रहबैया मलिक, सेफ, वेटर, रिसेप्सनिष्‍ट आउ फेक कर्माचारीभरिन अपना अपना सिप आउ ज्ञानके आवश्यकता परता । जौन ओइनन सिप आउ ज्ञान रहता उहिक सहारे रेष्‍टुरेन्ट आउ होटल मजसतिति चलतियाँ । खास करके वेटरभरिन का का चिझ सिप आउ ज्ञानके आवश्यकता परता कहना बिषयमे बात करबो कहलेतिति वेटरभरिन सबति पहिले ग्राहकभरिन संघ, ग्राहकभरिन बात ओहके बुझेक तहनि भाषिक ज्ञान ओइनन हुइना जरुरि रहता । अइसने करके अपना होटल, रेष्‍टुरेन्टमे मिल्ना खानाके परिकारके ज्ञान फेकुन हुइना जरुरि रहता । अइने करके वेटर मनैं नम्र भाषाके होइक परता । मिजासिलो आउ हंसिलो ब्यवहारके होइक परता । असाधारण बानि, ब्यबहार नाइ दिखैना मेलके वेटर होइक परता । अइसने करके वेटरभरिन लत्ता कपडाके फेकुन बहुत महत्व रहता । उहिमारे वेटर मनैं लत्ता कपडा पैंध्‍ना आउ अपनामे सोहबैना मेलके ज्ञान फेकुन रेहेक परता । खानापिना ग्राहकभरिन कैसे दहना है । ग्राहकभरिन करल अर्डर ओहके सेफ लुक्का हालि ति हालि कैसे पुगैना है । यि मेलके ज्ञान फेकुन वेटरभरिन होइक परना महत्वपुर्ण ज्ञान भित्तर परना करता ।